Uzun makaron, spagetti, linguin, qisqa makaron, to'ldirilganm makaronlar, yassi makaronlar, lazaniya, shakllangan makaron, guruchli makaron, maxsus makaron, gluitensizmakaron, osiyo makaronlari, udon, qalin chaynalgan yapon makaronlari, yangi makaronlar.